Ñuul am na, bu sokolaa am na, bu bulo am na, bu weex am na, bu xonk am na, waa, bu doomutaal am na bu wert am na.